د جراحي ماسک د دې لپاره کارېږي چې د خولې او پزې څخه میکروبونه ناروغ اویا ډاکتر ته انتقال نسی ډاکټران دا ماسکونه د عملیاتو یا معاینې پر وخت کاروي. دا ماسکونه د ناروغ څخه د ناروغۍ د انتقال مخنیوی هم کوي. د ماسک کارول د هوا د لارې دمرضونو دخپریدو مخنیوی کوی د کورونا پر وخت هم دا ماسکونه ډېر کاریدل